شوف أنا أكلتي المفظلة هي الكبسة، والكبسة مرة سهلة، أول شئ أغلي الدجاج مع بصل وهيل وجرنفل وورج غارلينج يستوي, وبعدين في جدر تاني بتجلي بصل وتحط عليه رز مغسول و بتضيف له بهارات الكبسة، وبعدين بتصب مرجة دجاج فوج الرز وبتتركه يستوي على نار هادية، بعدين بجدمه ساخن طبعا مع الدجاج والخضار وبالعافية عليكم.